نفظل التخييم في <hesitation> وسط الطبيعة الخلابة، على خاطر التخييم يعطيني فرصة باش نسترخي ونرتاح ونبعد على الظغوطات متاع متاع الحياة اليومية اللي نعيشو فيها، ونتمتع بجمال الطبيعة والمناظر الخلابة، وبطبيعة كالنسمة السمحة والجو الطبيعي يعاوني باش نجدد الطاقم متاعي، ونتواصل مع البيئة الباهية.